Yimɓe Biyetnam mi anndaa ɗuuɗɗum dow maɓɓe ammaa ni ko leydi anndiraandi - to haa- to haa- to haa ndi noddaama ko waranta goɗɗo woni konu. Ko leydi anndiraadi e waɗki- <hesitation> haala konu duuɓi caaliiɗi. Ammaa <hesitation> ko mi anndi ni seɗɗa nder maɓɓe woni e ɓe teddina naane maɓɓe, ko hollata bana e ɓe njagganoo walla e ɓe rewana maamiraaɓe maɓɓe, kamɓe ɓe koosiri bana alla'en maɓɓe <hesitation> jamanu ndenno. So <hesitation> ammaa ni haa jooni ba woɓɓe kolli e ɗon e ka tawee.